Dsel tyn bá ráá’ kié’ jiá’ <noise> kú’n, dsel tyn i jö re lún ka kö’ re fáá’ra jö, la ku ráá’ i xen xiñó’ <noise> ba i i dsel tyn kie’ <hesitation> kié’ la’ dsel tyn tá’ i tá’ je wÿy fɇ´’ kí ‘nⱥ’ li tyn e re áá mii, ‘nⱥ’ li ty e re ‘nó’ e re éé’, <noise> ‘nⱥ’ li tyn e jmí’ re lɇ e re rem y güii kiéé’ tá’ re fáá’ra ki la kú tá’ tⱥⱥ jö ráá’ ro’, kö tá’ tⱥ’ ba dsa i ‘náá re köö kié’ ráá’ lku i tá’ jenuu ro’, jiaro’ re fáá’ra jö e jmoo í’ ujö ki kie’ dsel tyn ba jö ki ‘nⱥ’ li tyn ba i ejö ba e la jó’ jia’ re köö tá’ kié’, la jóó’ jia’ re ngý’tá’ kié’.